كان نولي نمشي نعمل مرشد سياحي <hesitation> أول بلاصة نهزه ليها هي نابل نحب برشا نابل نهزهم للمدينة العربي <hesitation> يعملو جو ويدورو يشريو حاجات تقليدية فما الجبة فما الفخار معروفة برشا بالفخار نهزهم يبقاو على الكورنيش بقاو على البحر <hesitation> نهزهم يدورو نهز- نهزهم للحمامات كيف كيف يبقاو على <hesitation> الشط يدرو في <hesitation> بلاد العربي.